Клеопатраи ҳафт дар Мисри Қадим бисту як сол ҳукумронӣ кардааст. Баъзе вақт бо бародаронаш Пталамей сездаҳ ва Пталамей чордаҳ, ки ҳарду ба ӯ аз руи урфу оддатҳои ҳамонвақта шавҳар ба ҳисоб мерафтан, якҷоя ҳукумронӣ карданд. Паз аз онҳо бо шавҳари дигараш Марк Антони тахти худро нигаҳ дошт ва охирин шоҳе буд, ки мустақилона ҳукумронӣ мекард. То даме, ки Мисри Қадим аз тарафи Рими Бостон запт нагашт. Дар баъзе адабиётҳо ӯро ҳамчун фиръавни охирини Мисри Қадим менависанд. Вале аз руи нуқтаи назари бисери таърихчиён ин гуна баҳо нодуруст аст. Номи худро бо алоқаи ишқии худ нисбат бо сарлашкарони Бостон, Юлий Цезар ва Марк Антони ҷовид гардонид ва аз онҳо чор фарзанд таваллуд кар, ки писараш аз Сезар ва ду писару як духтар аз Марк таваллуд шудаанд. Манбаҳое, ки то имруз ба мо расидаанд дар бораи Клеопатра, аз таърихчиёни қадим Плутарх, Светони ва дигарон боқи мондааст. Дар бисери онҳо сиёсати ҳамонвақтаро ба назар гирифта уро бисер сиёҳ мекарданд ва мегуфтанд, ки Клеопатра душмани қотили Руми Бостон ва Активиан Август буд. Барои мисол, яке аз таърихчиени асри чор Аврелий чунин суханҳоро дар ҳақи ӯ навиштааст. "Клеопатра рафтору кирдори фоҳишаро дошт ва ҳусну ҷамоли уро дида бисер мардони пурзур, тавонову номдор ҷони худро таер будан бидиҳанд."